Noruega pegua reta jaeko jae reta jembiu jaeko koño öi margui jare jaeramo jare iroivi jokope jaema jaereta jembiu jaeko salmon el vacalao jare iru jevae reta erei jaereta jou tembiu jaeko rapfis jeisupeva jare lutefis jare jae jokua jae jembiu jae jegätuva oyapo supereta vano jaereta oiape